إيه, المشاركة في التصويت والإنتخابات مهمة للغاية, مميزاتها تعبير عن الرعي, اثنين, التأثير بالمستقبل, ثلاثة, تعزيز الديمقراطية, لكن من عيوبها, أولاً خيارات محدودة, ثانياً, الإحباط, وإذا كانت النتائج غير مرضية, فيشعر البعض بعدم الجدوى في التصويت في المستقبل, هذه كانت أهم المميزات والعيوب.